Enque Suíça tien una estoria mu antigua porque pallí anduvun ya los romanus i tamién anduvu'l Napoleón, a mí el dau que más me gusta es qu'enventarun el chocolati con lechi. Hue un tal Daniel Peter pallá pal mil ochucientus i setenta i cincu i alogu se juntó con un tal Henry Nestlé i prepararun la que prepararun. Dendi antocis es unu delos paísis con más tradición chocolatera del mundu i el que lo preva quea maravillau.